Kua Arabia Saudita, jaevi mopetï tëtä jëräkuayeyeva, kuape jae kua tëtä pe opaete oikuava jei yandveva jaeko oajaete ye araku, jare kuaraï jaji, jaema jayave <hesitation> kua tëtä opaete yande mbaendua jeiyave kua tëtä oeni yandeve kua jerupi yave, yande mbaendua voi de que kua tëtäpe oajaete araku, jare kuaraï jaji, erei oime jaeretaq oiko, jare oime jaereta oipokua jare kiraiko ombo superavaera araku.